Sarotsy ñy hahatsapa nteña tanteraky ñy raha mahazo olon-kafa, ñ'antony: -Tsy hitovy tanteraky teña samby hafa ñy nanava ndrañahary anteña fa laha ii aminan-tsasany avao aminy ñy maha olombelo anteña, maharary ñy fo nteña manenty azy voa ndraha, fa laha aminy ñ'olo mieritseritsy mandinike, tsy misy zay.